टमाटर सॉस थें ज्यादा समय तक सुरक्षित रखणा का वास्ता ये थें खुला जार मा कसीक ढक्कण लगेक फ्रिजर मा रखे जै सकदु।